Pues uxa noconcua qui non ahuachmuleh ca piyutuh, ua tlaxcaleh ca tamaleh onicuncuac ua ino horita quemach niconcuac ino icuatix, noyihqui ca tlaxcali